Maro ireo karazany vonin-kazo zay managna loko mitovy amin'ny lokon'ny sobeha zany hoe zegny <hesitation> misy lokony hasaka, mena, volomparasy ary mangamanga, zany hoe zegny agnisany maro ny voninkazo managna izy regny matetika kaofa mamelagna ny folera na voninkazo regny managna loko karaha lokon'ny sobeha de izy amin'jay samy managna ny fotoagna mampa- mampamelagna azy, zegny anisany mampiavaka ny voninkazo hafa amin'ny voninkazo voninkazo jiaby.